Tirnoqlaringizni xavfsiz kesish uchun tirnoq qaychisidan foydalanishingizni tavsiya etaman. Qo'l yoki oyoq tirnoqlarini to'g'ri chiqizda juda chuqur kesmaslikka harakat qilishingiz kerak va jarayon davomida teringizni jarohatlamaslikka e'tibor berishingizni so'rayman.